विस विशेंची माँका कोविड-उन्नेवीं याद येता। सांगले तेन्नां बांद केले आनी घरांत रावपाच पडलें। तेन्नां सगळ्यांशी वाईत परिस्थिती आशीली। आमका दिसिले की व्ह लॉकडाउन छड दिसांनी चळचलोनां। सरकार आमका सांगतले की थोडे दिसां काबार जालते। पण येझावपाच एक आनी अर्दो वर्ष लागले। खावपाच पिवपाच छड नसले किदेंकि की सगळे घरां बसिले। सगली दुकाना बांद आशीली तेन्नां।